نفضل يكون عندي طاهي شخصي علاش لأنو هذا الطاهي راح يهنيني من برشا أمور، راح نكون <hesitation> مرتاحه في داري و نخدم <hesitation> أموري لي أنا لازم نخدمها و في نفس الوقت هو يوجدلي الأكل نتاعي و يجيبلي قدامي و أنا مستمتعه.